Ah izy igny ke monko da mitovy amin'i igny raiky taloha tary igny ke avao koa izao hoe anao raiky zany sisa tavela eo, izy da ampy e sakafo f'izy zash ndre ampy e sakafo, i trokignao da voky f'izy sy mandry e saignao, mikorontandava avao anao, satria ino zash e dikany, midoboka avao anao, da mangia raiky eo anao e trokignao voky da maha- sy mahazo tory anao satria miasa loha hoe akory moa agniko ty.